Laha amiko aloha tiako misotro rano am'tavoahangy fa hoe regny moa zany vidiam-bola de somary lafolafo fa presque sotroako moa zany de rano amin'ny paompy satsia miaina am'tsy fanagnako aho, zay gny antony tsy de ihinanako rano amin'ny tavoahangy fa zaho ndraindraiky mihina rano am'tavoahangy surtout lafa manao voyage, lafa misy vola koa de mihina an'io lafa marary regny zany mihina ny rano amin'ny tavoahangy.